Bismillahi gaskiya alhamdulillahi en gari fellel gel gimmi mi hokka tarihii gamma min gaskiya haga Allah to Allah waɗai no mi waɗa no kobo gaskiya dama mi yiɗi hunde ko shafi ganshi ko yauki fellel tarihi-tarihi ko shafi fellel tarihi-tarihi gam na farko <hesitation> arandewol gaskiya mi wanyayi Allah waɗi neɗɗo horenake ɗum miyaha makka, mi yaha madina gamma ɗume? miyaha fellel duk tarihiji di ɗun waɗi fellel yake-yake yakin badar yakin uhd, tubuka yakin <hesitation> iridi fat neɗɗo gamma heɓa yaha heɓa anda felle den dara fellere tarihi yaha dara ka-julurde ka'abah, julurde <hesitation> annabijo Muhammadur rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallama dara yanade muɗum homnaɗon silminanoɗon waɗanɗon du'a gamma fellel ge'el heba dara nodun wontiri nassa filo der julurde makkah de'ekam dara enta duk felle de tarihi der makkah e madina ɗe mi yaha makkah kam mi wansha mi nafa mi toro jomirawo Allah hokka yimɓe no gaɗa e duniya e lahira mun'en barka daraja annabijo gam to ɗon won fellere lamba one e julɗo kam enta e tarihi muɗun heɓa yaha dara felleɗe e gamma ton won fellere ɗen gecca kanduɗe neɗɗo yaha anda dina muɗun ma heba huɓɓina dina mun tunda fellel gel warti gel farilla e julɗo e marɗo lawolmo Allah hokki no yahira heba yaha makkah yaha madina yaha jidda dara felle ɗe, <hesitation> ɓawo maje ɓo neɗɗo to heɓai yaha dara ere fellere de-ma <hesitation> fir'auna en e annab lokashi annabi Musa en nga-ngadi ni enta e njaha dara pellere de tarihi <hesitation> darata yanade fir'auna, yaha to pat enta e fellere genale sahabbai en be annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallama <hesitation> dara noɗun wontiri, da njaha pilo ngada ziyara e pelle majun jaha pelle tarihi-tarihi de pat ngansha njaha pilo ngaɗa naɓe du'a gamma hude de nanda de e tarihi pat koh der alqur'ani ko der hadisire, a wanyayi ngi'a amma a ɗonno pellel ngel, kobo keba nyaha dara pellel ngel kam no ngel wontiri no ɗun hokkirta habar der alqur'ani koh der hadisije dara, amma hande kam ngi'a damma-damma da pellel ngel a wari dou koh haire arfa en koh dou fellere ngel ngiɗa ɗun waɗino yaki ah dun wadino kaza-dun waɗi kaza pellel ngel dun wadi kaza neɗɗo nontare <hesitation> pellel de pat heɓa yi'a yahi hanyunma daɗɗum yottake hande kam daɗɗum da fellere hanumma dara nodun wontiri, gam sakamako anda ko yeso ɗun waddanma enta eder wa'azu dun wima da kaza e kaza e kaza e kaza e kaza to a andi ayahi pellel ngel a yottake pellel ngel a ɗon dara ɗum goɗɗum enta eder bidiyoj de hude de zaman aɗatoto bere ta yottake adara e bidiyoma anana belɗum majum bere damma da hande Allah yarima makka kobo Allah yarima madina toh kaga ai ɗum kam wala hude de belɓum ko safi-ko-shafi hu ya nga'ida pellel ngel kam sai dai neɗɗo yetta jomirawo e majum enta e pa'idaji iri majum to bere ajahi pelleji di tahiri ɗeɗun waɗi waɗi-waɗini yaki-yakiji ɗun fili-filini ɗun wiɗi ɗun waɗi kaza ɗun waɗi kaza toh e keɗɗa hande dun wima ɗun yadi e mada ko a wari a wodi ziyara e pellel ngel, toh kaga ai ɗun hude naɗum hude farin ciki iya-iya pellel ngel <hesitation> iya matuka neɗɗo heɓa dama yotto e yaha ere fellere de toh fataa neɗɗo wala koɗum wita dole yimɓe <hesitation> fata mu'en julɗo kam fuh emo woni fuh birni da kauye fata mako o heɓa o yaha ire-ire pellede gamma o yottina, o yi'a, onana ko'o nanaino o yi'i eko o yi'ayino bo o yi'a na gitemako ko onanayi no bo kadi oyahanai har gitemako o yahi o yottak e pellel daɗɗe <hesitation> sahiri natare de ma goɗɗo sai wima kaza e kaza e kaza saidai ngatta dokka goɗɗo habar ma en - da lokaci min njahi kaza da lokaci min ngadi kaza min njahi pellel kaza Ashe da no kaza kam wontiri dano kaza wontiri, to ai fellede kam ataikace de jottinanima ankam iya ko giɗɗa bukata ma ned- bukata neɗɗo beyake to bereda ko shafi ɗun gita enta e yawon duniyaji fe gelle birniji fere-fere-fere a wanyayi giya amma no mauɓe jahirta giya hande jahi fellere gita danɗe gel fellel ta ɗun yahi fellel diyam ko diyam ko teku, giya diyam e dam dogga iya bila-adadin wala <hesitation> karshe giya ba dan wala karshe giya ande ɗun nassirta ko jirgije de diyam giya a nassi jirgiwa diyam amma a nasti a wanshi a yahi giya der majum iri maji e bandiji a wanyayi giya amma a nassi a ɗon derɗon gam no jamare luttude al'ummare ɗunde no nassirta der maje gam sakamako hunde de a medayi de fu a wanyayi giya a wadide to de tode a medi a wadinode bo a wanya wonde fu a fuɗɗiti a waɗi iri mare wonde bo ta wadide har abada de salakema amman kanjum dun wita jon neɗɗo yahi makkah hande fat. mauri mo wanyayi mo waɗa fata miyi'a mo fuɗɗiti mo yahi gam sakamako dun mo yahi hikka mawri to mo yahi fellel dole mo yi'a sai ego wattitanake mo ɗun wattiti tsari goddum dole mako non bo to mo yahi madina <noise> fellel gel giɗa mo yahi hikka mauri dole mo yi'ai felle duɗɗe de battitake de canjake tsariji canjake duɗɗe na iri di mo wairuno mo tawirno jaudo gamma shekara saffo duɓi saffo hande to yahai fellel hande yi'i hande meɗayi warda fellel gel ma bere ko rowani jahuɗa hikka ta fuɗɗiti a wiuti a wawai biya ai fellel gel a meɗayi garda gel bo ɗun kangel gel, gel medu noda warduki gel, gam sakamako ɗume? wala jemma wala nyalauma kullum der kugal dun wontiri eder makkah eder madina be kugal be daraki kullum der wo'iine wo'iine <hesitation> be bo'iinai be bo'iinai felle kese-kese-kese-kese gita kullu yaumin wanda ayita kullum ko jode be ɗon dokka habar ko jode awatta sha'awa tuta jode mada eder enta eder harambere e gefe der makkah ko toye ayi'a ba daroggal a dartoto bo ko eder bidiyo yimbe ɗon gi'a ire-ire majum gamma an hore mada fellel gongel hokkata ma tuta jode mada bere biya a ɗuntoto to felle den kullu yaumin der koskorima-koskorima be bo'iinai- be bo'iinai gamma hande ta wari jango bo giya nanon ɗun wontiri kawai atakaice.